Ny fahitako añazy aloha da miankiña amin'olo tsiraidraiky avao io samy mañany fitondran-teñany àby ny olo kiraidraiky. Fa amiña mañokaña zañy teña tsy mitomboña amiña fivavaha zao teña lehibe sady teña mañome fahasoava.